<hesitation> Arakaraka olo ndraiky kà zio zen̈y koa fa vahiny àby in̈y mandeha amin̈any ataondrô lafo misy ataondreo karà ôtriny hoe soasanty mily ariary na karà in̈y oe fa amin̈'ny hôtely tsotra àby ren̈y ndraiky izy <hesitation> iray alin̈y <hesitation> kinzy mily ariary karà in̈y.